Kooniq kõik protsõduuriq ummaq nigu kinnitedüq ja <hesitation> tuu inemine, kedä kloonitas, om tävveligu nõuholeku andnuq ja tä esiq tõtõstõ taht tuud, sis mina ütelnüq, et maq ei näeq tuuga määnestki probleemi.